Okei tea popo teara va vavi tabae toro paku ara, iara repa tei vamata peha taba toro paku ana van, toro popo, popo teara va van toro mata. Popo vamata mea meha aba, vahaihai meha taba me bea meha aba hiki mmana bona tabae, kiu tean a meha tea tara eve ean toro tara eve, ean re haihai a meha aba tea paku bona tabae toro tapaku. Evehe a kiu bona a kiu vai a mata, a taba vai to rakenoman toro tavus vamata, tabae tro paku an, eara toro tei popo a popo vai a mata goe tea goe tea tei pinopino te a haihai a meha aba, haihai vamata a meha oba are ante tea tei vamata teo munana vai to he roho arara e hunavan. Eihe tea to tei vorarai a tabae - a tabae toro paku, a tabae toro tavus ei Teara toro paku vo rara, tei ara paku kiu a tabae toro tavus, a tabae toro tapau, tapau na taneo nana inu. Beam tapau vahava vosau, bean tapau vamata ge bean tapau vahata ean kahi gono vakis e a tabae to kahi gono noman, me bean topo noman vamata a tapau bona kahi paku a vean re pa popo a popo vai a mata. Bean mei nom tea tapau a matatopo - a matatopo tean a taba bera, ean toro matatopo o matapaku tean o mata bunobuno tean, o pitapita tean, o mata vakokona tean ea tabae toro tavus. Ei bean mei nom tea va matatopo amasi taba bonai to sue nom na iei, a kiu - a kiu vai toro paku an tea popo a popo vai a mata ean toro vasisio nea meha si aba, Paku vamata kia meha si aba, kikira vamata meha si aba, a tabae toro he- a tabae toro he an he ni tea meha me bean vakavara a kiu bona ean paku vamatea tabae, upehe venei a kikira tea, a popo tean na teinana kuriman, me beara mei rara tea nao - beara mei rara rea nao vo tea tabae toro tavus va matatopo varaba ama si taba bonai toro paku an a popo ore pa mata teo kasuana a popo tean eve pa bebeahu teo kasuana evehe gue vanum vaha e a aba to paku roho a van e hunavan be hunavan ahiki eara samin popo a voernei. Me romanai a noma - a noma tena tau pa sueu na, a tabae toro pa sueu na noomai <hesitation> a popo vai a mata toro tapaku, mea popo bona eara na ma va totomake barata a popo teara en teo munana, Eara re tei - tei vamata eara re goe tea, ma <noise> tei vo tabae - tabae kia si meha tei vamata teo munana vai to he roho arara e hunavan. Peha si taba koai, o vakokona tena tea popo vai a mata eara toro haihai batara, vakikis a sia meha tea tabae toro paku ara, kikira nea popo tean teo kasuan te bean sa kikira vamata ha popo tean reo kasuana! Eava re pa vatatana tamuana bata minon a hata to sue voroho karoho, bea kokona tean o mata a kiu re pa mata, beo vakokona, beo vakokona tean o mata a kiu re pa mata, beo vakokona tean o hata a kiu re pa hata. Ei mena sue vakikis kuros nom, enana he vahabanom a sikoara vai tea kavara rara to popo rara teo kasuana. O vakokona tena koai eara toro butara tea vahaihai tea kiu mea si meha ean re pa tara a tabae to kahi gono vara a mata teo vamurina, mata. O meho si vakokona petei bena meinom tea nao vakis teo meho vakokona tena na kao vo naenei <noise> a tabae toro paku ara eara repa tei vamata teo kasuana na vo naenei. Goe tea reasi nea meha, goe tea goe nea meha si aba, bean tara a tabae toro tapaku pakiu. O vakokona bona, o kaku vakokona bona o mata ean pa tara a - a taba, o kaku vakokona bona o mata ean re pa tara a - a taba vai a mata to kahi tavus nana evehe goe tea paku geve vaha, goe tea kao geve vaha o vakokona vai o mata. Goe na tamona bata nomo vakokona o bai a mata ean repa tavus, ean repa gono, a tabe A mata. Nin nana hino korus vonom enei, tevana kokona vai topo, sue niuara tabae toro paku ara teo munana to hiuo nasu nom na venei upehe tamuana batanom e hunavan tea popo teara a popo teara re pa mata en teo kasuana vai to tei rara. Mena na hino nom venei, o rakerake tena koa tena popo teara ave goe tea vanva vanun bata e hunavan a to kikira teara, to kahi he batanom arara bono vakokona vai o mata toro paku ara. O vakokona bona a mata na tavus mana te hunavan. Bean kahi vaneanava keve ove pa he kamavan bono vakokona vai a tabae toro paku an a mata, o meho si vakokona petei tena teama si pepeha wanwan community teara na nao voneu eara toro, goe tea goe nea meha si aba, Kiu a kiu a popo tean teo kasuana? Kahi tei make batamana bona tabae toro tavus, tabae to kahi tavus nana bean kahi suguna vahama ean pa ma paku vos nea tabae. Eve osi vakokona koai, evehe upehe tamuana batanom a pitapita tean tea kasuana bean mei nom tea tavus sau. Evehe enana rake koa nom tea he neo vokokona vai goe tea reas nea meha upehe batanom a tabae toro tavus, a tabae toro tepaku ama taba bona ama to kahi tavus vamata nana goen tea kao geve o vakokona vai o mata tabae bea kao geve o vakokona vai o mata ean re pa vuriha taba vai a hata, me o meho si vakokona tenai na kao vo naenei ean tovo haihai batonom a meha teama, tea taem hiki, teo vuri hiki ean kahi tara haihai batonom e tere toro haihai an ean re pa gono batonom o vakokona bona te hunavan. Eve o si vokokona bona. O meho si vokokona petei tea popo tean teo kasuana Ean toro tei vamata o vakokona bona re pa <noise> tavus ven to kahi rake vanoman <noise> tabae toro tavus, tabae toro tapaku, tabae me toro suguna vamata ma tea vuha man evehe upehe batanom o taba vai a mata. Goe tea goe nea meha si aba, goe tea paku vahata nea meha si aba te murine ean pa vatatana me a taba vai a hata. A taba vai a hata sa tavtavus ha mana beam paku vamata kia meha, a taba vai a hata na tavus mana bean paku vahata kia meha si aba, me upehe batanom a tabae toro paku an subin eara na tei rara teo kusuana a popo teo kasuana na tei koana bana si peha taem koa ei mean toro vokokona me, butara tea popo a popo vai a mata ean re pa tara a tabae to kahi tavus u teo vamurina a mata. Eve si vakokona bona na sue nom na suku venei a tabae to kahi vatatana bona na sue nom na suku venei a tabae to kahi vatatana mivara teo kasuana vakokona bata venei a taba bona to vatatana meno man teo kasuana ean toro paku a taba vai a mata ean re pa mararae to vamurina. Bena mei nom teo nao pahana teo meho vokokona enana rakenom tea caugh sue vamata vaha bana teo si vuri vai bean mei nom tea pahana vo tea meha taratara ge vakokona upehe venei e hnavan koa a to haihai, kikira baha to pate pita makevan goe tea vanum vaha, vanun e hunavan suku bona eie are anda bonave, goe tea tei pinapo goe tea goe nea meha, goe ta karahu tea paku a tabae paku vamata eve, paku eve tea vuhuman, paku va totobin a tabae toro tapaku en vuhaman. Eve koa si moroko tau pa sue vorekou na tea si roaua va nomanai. Beam mei nom tea Tara nao a tabae to kahi tavus teo vamurina ean toro tabae? Ean toro paku vamata kia meha si aba. Paku mata kemes eab re pa tara a tabae a mata to kahi tavus kivuan teve murina. Evehe kao geve kahi batanom oo vakokona vai sa mata hana, te benk kahi murina vakokona vaia mata hana ean repa, vatatana mea tagevo. Tagevo bona a vanagu kavara ean kahi vanagu sueu ean re pa no suguna teo hum vai tugava tukutuku kai nom aban, teaba totobin baha. Ba ameosi vakuku na petei, siuna kovo neani ei. Tabea tokei tirara to tabe tokai tapakuna kasuana kahi paku vamata eve, paku eve tea nati nen kuriman. Men minun tevaka bara tabe, ba kokona rohen e papake eve, eveha kiu tean, na tisuku nana bona popo tean te kasuana. Ben sa kiu ha, ben a karau gi ben a tabe, ean ra vakokona rohen vuhaman, paku va totobin a tabae toro tapaku en vuhaman. Eve koa si moroko tau pa sue varekou, na tea si roava va nomanai. Beam mei nom toro tabae? Ean toro paku vamata kia meha si aba ean re pa tana a tabae a mata to kahi tavus kivoan. Eveha kao geve kahi batanolm a vakokona vai sa mata hana te bean kahu murina o vakokona vai sa mata hana ean repa vatanata me a tagevo. Tagevo bona a vanagu kavara ean kahi vanagu suae ean re pa no suguna teo hum vai to kahi va tokutoku kahi nom a van tea vatotobin. Bara o mehol si vakokona petei tau pa sueu na na ka vo naenei tabae to kahi tei rara, tabae to kahi tapeku neu teo kasuana na tei nen kuriman bean mei nom tea vakavara tabae vakonona roho ean re pa paku eve. Evehe a kiu tean na tei suku nana bona popo tean teo kasuana, bean sa kiu ha bean a karahu ge bean a tabae ean re pa vatatana tamuana, bata minom a tabae to kahi vatatana mivan teo kasuana vai. Evehe goe tea vanun, pate kiu mea meha si aba, tei vamata ke mea si aba, popo vamata mea meha si aba, kikira vamata meha si aba Ean re pa popo va`ante a popo tean a mararae teo kasuana topa he va rara e hunavan. Evehe goe tea vanun, goe ta vanun a tabae toro tapaku en teo kasuana, a tabae a mate a tabae a hata. Taramana tabae a mata a tabae a hata. Taramana tabae a mata, tabae a hata. Evehe teo taratara tean tea tabae tea popo tean teo kasuana goe tea vavihu voha a tabere a hata, ae a tabae a mata. A taba vai a hata na vatavus nana bona popo vai a hata, a taba vai a mata na vatavus nana bona taba vai a mata. Bava bean mei nom tea tapa a taba toro vamatatopo an bean mei nom tea to pau, a taba toro vamatatopo an a kikira bara a haihai vo tea meha toro tavus vamata. Goe tea reasi nea meha goe tea paku ama matapaka vai sa mata hana ean pa tara a tabae toro tapaku tea hum to tei rarai, teo munana va iei. Goe tea karavi ean re pa nao kao geve - geve kahi o vakokona soka mata hana ei mena sue nomiei O vakokona tean na tei nana tea kuriman a tabae to kahi tavus una tei nana tea kuriman - a tabae to kahi tavus on na tei nana tea kuriman. O si moroko va iei na vatavus nana, na sue tavus nom na suku venei a aba re tapau, tapau tean na tei nana kuriman ei mean toro, are bohaven, are anda bonave are, are goe tea paku va hata kia si meha are paku vamata kie si meha. O peho si vakokonai na kao no naenei beara tei batara teo kasuana, to make batanomm a tabae to kahi paku noman teo vamurina, ei mena guei nom a toto tean na tei nana tea kuriman ei mean toro paku vamata kia meha si aba goe tea goe a meha si aba, haihai batanom a meha si aba ean me re pa tara vamata a taba vai a mata to kahi, tavus u teo taem vai to kahi suguna noman teo <hesitation> tea tabae to kahi gono noman. Na kao no naenei a popo tea ra a taba bera A popo teara teo kasuana a taba, paha taem koa to kahi gono van teo vamurina ei mena rake sue haihai vaha bana noma rara kavara rara to va babaitono batanom, goe tea tei pinopino a kiu koa to kahi paku varara eara repa ante tea tara a taba mata to kahi tavusu u bean kahi paku, paku vamata kia si meha ei bean teinom teo kasuana vai topa he varara e hunavan tei - tei vamata ean re pa suguna ean teo hum vai o hum mata bean kao geve a honana vai a hata. Eve a hanana vai a mata kahi tavus, kahi vatavus avan ean tea hanana vai a mata kahi tavus. kahi vatavus avan tea hanana vai a mata eve o si moroke ei baitono vamata ean repa murina a tabae a mata bean baitono va hata ean repa tavus vahata ei me na toro sue venei sue kana o tabae toro paku na a mata ean repa Tavus vamata, goe tea vanvanun to nea si meha, goe tea reas nea meha si aba te eara kavara rara na popo rara teo munana suku bona eiei a mata teara buaku eara re pa tavus vamata teo munana, evehe upehe batanom a tabae - a tabae topa tavus taneo mau an <noise> goe tea sisira vamata batanom a tabae topa tavus u ean re pa paku haihai tamuan batanom ean re pa vuriha a taba - taba vai to kahi va mararae uvan teo vamurina. Va upehe vamata vaha van to baitanom ei vene iei goe tea tei pinopino paku a kiu vai toro paku an a mata bean kao geve kahi a hata are anda bona are boha vene iei ama si pate teitei teara en teo gaguana, a tei teara teo kasuana na kao vo naenei bean kahi tara meha si aba haihai, popo vamata Ean pa tara a taba vai a mate. Evehe goe - goe vaha tea paku a taba vai a hata. Suku vene iei bean kao va nanaona kahi a meha si aba, bean kahi tara minom a meha aba venei sa mata hana popo teve, ean re pa kao geve batanom eve a popo teve, ean re pa kao geve batanom eve a popo eara re pa gono tamuana batanom a taba vai a hata. Goe tea vanvanun o nea ma taba bona. Paku vamata kie a meha ean re pa expect tea gono vaha taba vai a mata, ei to kahi gono va a mata teo kasuana mena na sue vonom enei, vakikis- vakikis a popo tean teo kasuana tabae to kahi tora vara, tabae to kahi gono vara na tei nana kuri rara meara toro goe - gue tea vahaha vaha, goe tea paku pinopino <hesitation> goe tea tara vene iei ean koa aba, tara vene iei ean na nid tamuana batanom a vahaihai tea meha si aba, mehha si aba na ante nan tea haihai A vean re pa tavus teo hum vai to kahi tavus van a mata. Evehe o vakokona vai to kahi sue nom nai teo kaguanai, tsa popo teara teo kasuana nata vene iei na tei minana bono aba vai o hata ae a aba vene iei na tei minana bono aba vai o hata ae o aba vai o mata, na min vonenei o vakokona vai o hata ae o vakokona vai omata. Tei tamuana a bata minom o vakokona vai o mata ean re pa tara tamuana batanom a taba vai a mata to kahi gono noman bean popo vamata en teo kasuana. Bara meha si taba me iei bean kahi kao vananaona kahi e hunava, e sunano eara re pa vatatana tamuana bata minom ama taba va sa mata hana to kahi vatatana bata minom ara. Ei mena tau sue vakikis koa venei, goe to goe nea meha si aba, paku vamata kia meha si a aba ean re pa 'expect' tea gono a tabae, a taba vai a mata to kahi gono vara teo kasuana. Bara, upehe tamuana bata vonom en bean kahi vahana tamuana batanom. O vakokona vai o mata, a tabae rau murinae, o vakokona vai o hata. O vakokona vai o hata sa ante hana tea me avan tea taba vai a mata ma taba vai koa ama hata to kahi gono tamuana batanom an teo kasuana ei mena toro koara koa venei tara tamuana batanomm a taba vai to kahi paku van teo kasuana, a taba vai a mata to kahi, tavus venei, to kahi gono minoman a si tabae nata ven eara popo teara teo kasuana a important, popo teara teo kasuana kahi determine bona future tean. Bea popo bona mata ean re pa gono a taba vai a mata teo future tean, bea popo vai a hata ean re pa gono a hata tea, future tean. Aim tamuana batanom a taba vai a mata, haihai a popo tean teo kasuana toro mata, bean kahi popo vamata mea meha si aba ean pa tara tamuana batanom a taba vai a mata, bean kahi popo vamata mea meha si aba ean pa tara tamuana batanom a taba vai a mata. Ean kahi tara tamuana batanom to kahi paku vamata tamuana bata kanom a van ei mena toro sue bean rakenom tea kao, suguna tea taba vai e ma, o vakokona vai o mata, vakokona vamata. Vakokona vamata roho, ean ri pam a suguna teo mata. Bean mei nom tea paku a tabae toro paku An vakokona vamata roho bea taba vai o hata vakokona vamata roho taba vai to kaho paku na kahe gonou na taba vai a mata ge a hiki. Ge bea taba vai a mata go ahead pakui pakiu te iana nata batanom ean kahi gono ve a mata. Me ena toro sue ven beara mei rara tea nao tea paku a tabae- tabae upehe ve - upehe vene iei a popo tean, a tei tean teo kasuana too mata tamuanana batana ean re pa vatatana tamuana bata minom a taba vai a mata to kahi gono van en teo kasuana bean kahi tei goe tea reasi nea meha si aba, goe tea goe nea meha si aba, goe tea hate nea meha si aba, mamihu taem paku vamata, mamihu taem paku vamata kia meha si aba, mamihu taem, mamihu bon to noma nana ama bon bona ahe me bean tei pinopino ean ne pa 'waste' a taem tean Tea popo tean teo kasuana ean tre pa gono a taba vai a hata. Ei mena toro sue vevei totomake bata a ppo teara teo kasuana eara re pa gono vamata a tabae a mata to kahi gono vara teo kasuana. Evehe vakokona tamuana bata vonom en a, a tei tean, a popo tean teo kasuana na tei nana na tei kuriman beab kahi paku a taba vai sata mata hana eime beara tei batara teo kasuana tei - tei vakokona vamata bata ean re pa tara vamata bata a tabae to bahi gono vara teo kasuana bean goe tea tara vanvanun a meha si aba, tei batanom bean tei bata minom vokokona va iei eara o oba to tei rara teo kasuana eara o aba vai topa tavus mau teo munana eara sapa tavus ha ma sau ei mearira toro tei bata mirara o vuha va iei iara toro pate tei tamuana batara eara repa vuriha taba vai a mata. Me eara toro goe ta kao geve kahi a tavavai, beara kao geve o vakokona bona iara pa tara a taba vai saka mata hana iara pa Kao geve kahi a taba vai to kahi tara van venei a mata. Goe te banobano, goe tea tei pinopino ean toro tei batanom bean vakokona batanom mene hei tabae to kahi paku van teo kasuana a taba vai a mata ge a taba vai a hata ean re pa no vurahe, a taba vai topa paku van ge a taba vai topa tavus venei a taba bona to kahi no gono van teo vamurina bean kahi no suguna tea taba vai topa tavus venei a taba bona to kahi no gono van teo vamurina bean kahi no suguna tea taba vai topa paku van teo kasuana, ei mena toro sue ven tei, popo tean tei vamata, upehe batanom a meha si aba. Tei ean ri tara tamuana batanom a tabae topa paku van bean, beara kavara tei nara teo kasuana ean re pa tara tamuana batanom a tabae- tabae - tabae a mata, taba vai a hata goe batanom tea kao geve eve, evehe o vakokona va iei tabae to kahi gono van teo vumurina. Goe ta vanvanun nea meha si aba, goe tea reas nea meha si aba, upehe tamuana bata vonom en - upehe tamuana bata vonom en a tabae to kahi Tavus u, goe tea pote kahi, goe tea pote puis ge a tabae vai to tagune koana tea noavana <noise> tagune koana tea nubunubu, tavus koa tebona ore pa kaokahi bona inu. Ei ena napa tavus mau kasuana nana nata nom tabae to kahi pakunom na, ena vagvagan enana nata nom a tabe a mata a e a tabae a hata ei mena sue vonnom en goe tea vanvanun tea sue venei e ian koa to antenom tea paku o kaen vakokona vai. Evehe bean kahi pita nata tamuana bata vonom en pita tean teo kasuana kahi determine u bean kahi tavus vamata tea future tean evehe goe- goe tea tei pinopino, ean toro nata tamuana bata vonom enei ean pa tavus mau teo kasuana suku bona peha popo koa teo kasuana suku bona peha popo koa teo kasuana ei meara toro vakikis Are tei popo vamata, are goe tea reas nea meha si tere a si keara tean ge a teie. Nata tamuana bata vonom en keara tean kahu haihai u van. O meho si tatate kou na kao vonenei tavus tabae teo vamurina, a tabae topa paku mau an tea mate ge a taba vai a hata na nao suku nana bona tabae topa paku mau au. Va momohu tamuana batanom e hunavan tea pitapita tean tea tabae teo kikis bara teo tabae. Eara aba eara aba va tea munana, eara toro nata venei eara toro tei, kao geve kahi a tabae a taba vai sa mata hana. Ei mena toro boha venei upehe tamuana batom bean mei nom tea paku a tabae, A tabae a important o vakokona tean. Vakokona tean koa to kahi paku ean re pa tavus tea hum vasau to kahi tavus noman ean re pa nata ven. Tara vamata tabae to kahi tavus u teo vamurina ean re pa. Bean kahi kao geve ei ean repa vatatana mea taba vai a hata a mata. Mata tea baitono. Tea vakavara koa si taem teara. Ama si taba bona na tei nana kuri rara. Na tei nana kuriman. Siva kikis koina. Ena min nom te tavus te honovai, nana suva na kikis va nom ei nu. A tavavai toke paku vana mata, kai tiu tea kuriman mea laip teana hava, nati nana kuriman. A ma popo teara tea community a popo vo mata teara, tava rara ramana nuaba, a popo teara na ti nana tea ma wanwan kui rara ei, mea turu paku mata vene. Nana rake sio kovu nam me nei, a noma te name nei, na taupa sio kua vine hei, guita gui namar bea tara kiukiu anea ba, nara taman abata bono me nei. Vakokona tean koa hava, toka he tavus u venu ean re pa gono, tave toke he gono bana a mata to murina. Ve tea paku pinopino ante paku hata, ean ra pavui hea tavevei a mata. Ve tea koa vinigi, koa vinigi, koa vinigi, koa vini, nana tatavon nava tavon o me nei. Eara vo ba vo kiara te kasuana, natei nana tea kurina, tea kuriman e tea kurina. Tea kuri raha, ei, meara to- toto maki vata nom, a popo teara te kasusana, mata tea bai tono. <noise> <hesitation> peh venei <noise> peh tabara vata nom, bean mi nom tea paku a tabe, ean toro vokokona roha. Tavavai a mata gea tavavai a hatai, bara bea tavavun a mata, pahin pakui. Goi vaha tea o give kahi va hai eve, suku bona venkei ko giveve, ean ri pa vatatana mea tavavai mata han, pavavai a hata. Mean toro vakokona vamata, bean mi nom tea pakpaka a ven. Peh e vene, peh e tamoana vatave nei. Eara toro goe, tea paku pinopino, tea bean ge paku pinopino, ve pavuriha. Tabe topa topu van, vea mata give hata. Vo koya a masi vakokona, ropa sivani nai tea noko e hain, te moroko vasus, a sus arara kabara ruava, erian ti tea popo, popo ei a mata en to kasuana. A rerepa vuri hata nom na batanom, tabe vai a mata. Ei mena tou sua koa venei, paku vamata kea simiha am. Eara repa gono a tabe a tavavai a mata. Goe tea ki pinopino, goe tea paku pinopino, ean repa U vurehe, tabe toro pakuara mata, mata tea bai tuna. <hesitation> ke vaka bara kuava tsi ten kiara, tabe, toro pakoa ra to kasuana, pa sui vevu vanana, ami tava bona, na tiara nan kurira waba. Nati nan a kuriman, ei men toro vakokona va mata. Goe tea paku vinigi, paku vinigi, paku vosau, natata moana vata nom tabe toro pakoa ra. Paku tamana a bata nom a tavavai an mata, ean re panata. Nata vamata kaha nea tabe pehe gunu vana, ben ke paku tamana vata nom a tavavai a mata, Ean re papahin nata taman a bata nom a tabe a tovohe gunu van, nau taman vata nom. Goe tea goe no vakokona vai a mata, e vakokona bona tamon a mata, kokona von a tokei. Tavus o veni tokei, pakua rarae e riripa, tavus o veni nom pa. <noise> ei na toro siu veni, eara toro tive mata tama tara voapa vatui kasuana vai. Eara riripa bura he, tavavai mata e guna vai te kasuana, na tata mona vata nom. Mean toro nata buin, goe tea ti pinopino, na tavatava nom enei tavavai tokei paku van, a ti nene kuriman. Bean rake en te poka to e vei a hata, a ti nana kuriman, e vehei goe tea vanu, goe te vanu venei. Kai gono vapisi vaha, tau nibaniba, niba tea roro, i vana meve vihot, to ah vuna tekoa venen. A tau nibaniba, niba tea ruava- niba tea ruava, niba tea nubunubu, niba tea tauravi, an pena hiuva be hoto, en te panata veni, tabe topei bunu van. <noise>